China pe kua reta y yareta jae ko omodesfile reta jare iyaipira reta dragon re opo jaema tata omombo mombo reta jaema jokope jaeko opaete jetera reta oyapo otupei ombokatu kavi jo jare guraja vi mopeti mbae pitava korepoti rami jare ipuere vaera omue de ke ikavita jokua reta ra va